anin hoo woan laam took duraa fuded anan yedden, woan lamaan suunen yani anin hindarguaf hindegee took biraa fudedd anaan yedeen amma yaani safar kilesaa biraa <hesitation> fuded anann yedeen afadhalin naam safar kilesaa ijemuu maana binaadamin sifaa taa binaadamir jirt lakise woan dibii taa, yaani afadhaliin nam hindegean safar dargaa.